ممكن اجول له يبدأ بتخصيص وقت يومي بسيط لترتيب الاشياء بدال ما يتركها تتراكم مثلا كل يوم من عشرة لخمسة عشر دقيقة يلمع مكان او يرتب رف ثاني شي اه ممكن اقول يخلي لكل شي مكان محدد يعني من استخدام شيء يرجعه مكانه فورا. هذا يوفر عليه جهد البحث بعدين